رولنگ پن دا مقصد، آٹے نوں پھلاؤں لئی رولنگ پن نال آٹے نوں سدھارن اتے سمتل بنایا جاندا ہے۔ دوجا، پیسٹ تے روٹی بناؤن وِچ سہائتا۔ رولنگ پن نال روٹی، پاؤ، پیسٹ، پیسٹری اتے پیزا دی موٹائی سمان کیتی جاندی ہے۔ تیجا، سماں بچاؤنا، ہتھ نال پھلاؤں دے مقابلے تیزی نال کم کردا ہے۔ چوتھا، آٹے دے پِنڈ نوں بکھراؤ توں رکھنا، جیڑا وی <hesitation> کھچ جا توں ٹُٹ جاندا ہے۔ رولنگ پن آٹے جاں پیسٹ نوں سمتل اتے موٹائی وِچ پھلاؤں لئی وَدھِیا جاندا ہے۔